<hesitation> Fomba fagnalagna tasy aminà tapis zao ai le partie misy tasy igny ai <hesitation> agnadignagna <hesitation> ranon-tsavôgno de avakeo am'jay kosehigna tsara de kaofa voakosika tsara igny am'jay o <hesitation> fafagna aminà lamba mainamaigna zegny hoe atao fomba hamaigna- hahamaigna ananjy.